په پیشوګانو کې د تنفس ستونزې ډېرې لیدل کېږي. د سترګو، غوږونو، او غاښونو ناروغۍ هم عامې دي. د کولمو یا معدې ستونزې هم وخت ناوخت ورته پېښېږي. د ښه نظافت، مناسب خوراک، او واکسین له لارې يې مخنیوی کېدی شي. که پیشو بې‌اشتها شي، یا غلې شي، باید له وترنر سره مشوره وشي.